Burki mota kam non no huwirta, kanju woni, to ɗum yaaɓi peedalje, to ɗum yaaɓi peedalje, ɗe njahay ɗe waatani kalifaji pireejo, sey yaha hawta jogoo koyɗe mota dun e burek pad.